Esye papa nashiafua, papa yafwa mwaka wa mahumi <hesitation> ka mia moja tsamanini na tano, ne yamboreranga ari hushialo huno niwenya omenye ovulayi, shia kwanza kenya orie amalako ke shialo, <noise> yaani ke serikali, shia haviri orie avakofu vahushirire, rihua nivahuvorera olehala nge mundu we shikofu ta ourire nooria, nomenya orio ata avandu nga makuru vano ovesa heshima yavwe, olava omundu wohurecheresia avandu tawe. Naye nengaluha inyuma vana vovulano nomba vetsuhulu vefwe, avana vatong'a rero nomucherera navoola mbu amanyire, shinyalahuhonya avaraka vo vulano shienya mve muhola, shia amberi murie avakofu, olava imberi wo mundu omukofu tawe, omukofu nahucherera ata nomanyire urera ourire ka avorere handi otsiaho huundi olava omundu wohwenya hucherera. Omundu ukhushushirire ngavo ndio vario vandi vakhofu sinavalai tawe lakini vanjii navalai kho machero ka papa yamborera mbu erichenge malako keshialo nde avandu vashirire khula khumiaka kiandakhosia makhumi saba chino ndekhonyeranga makhua ako nikachira ndule wandurire ano sirangananga no mundu taa shisolananga nomundu taa khulondokhan a nende kapapa yanjerera nasiri nashirio mulamu okhula isaino nikekhonyeranga.